اعمل ميزانية شهريًا سجل فيها كل مداخيلك ومصاريفك، باش تعرف قديش قاعد تصرف وينجم ويشوف الحاجات اللي ينجم تخفف منها، ثاني حاجة ابعد عن المصاريف اللي ما عندهاش لازمة كيف القهوة كل يوم من برة وبدلها بقهوة من الدار ، وحاجة أخرى لوعندك ديون خلصها شوي بشوي باش يخف الضغط المالي عليك ورج- وركز على الهدف.